Meere, temedere e sapo, temedere e nogayi, temedere e ciapantati ,temedere e deebe, temedere e deebe e sapo, temedere e ciapanɗe diegon, temedere e ciapanɗe jeɗɗi, temedere e ciapanɗe jetti, temedere e ciapanɗe dienaye, ujunere, junere e sappo, ujunere e noogay. Jooni ka hono noon tan.